Necah teguan, oncan coh ya pevas quiyavis, coh ya pevas quiyavis, yeh mextlayogua quiyave yeh vetziotzintle inon nochi nochi miextli yeh vitz pa muyo. Pa mayu yeh calaquis ocse timestle tonpavitz ya quiyovi yeh mosentireve ocachi cualtzin, tosqueh <hesitation> cuacualtzin tiempo mochihchiua pohquiyavi, pero cohtona lo qui tlin ipan miestle de febrero, pa miestle de moyo nochi non livis tona. Quima tihtosqueh quemach pannoqueh memehqueh horita siua cayese, sieua cayese tlaniese cuacualtzin tlaniese amo icnesesitaroua <hesitation> amo icnecesietaroua totosqueh totosqueh chumarra, tononisquih porque fresco guac sieua quemah tictlalia tochomarra. Guac pohtona porque pa miesa de mayo alivis tona uan ica inon aveces tocohcocouah. Tocohcocouah porque amo ticateh quemih ittusqueh acostumbrado para <hesitation> oncan miestle mopatla de <hesitation> oncan sieua oncan tuna oncan cucarah yehyaca, oncan yahyaca alevis para quiquisas porqui nochi ica malacutl (ruido de garganta) ara moviltia chicavac uan tos yeh ompa conehtihuan tichiviliah tocohcocouah. Tocohcocouah quipia que tias ica mierco pos tla amo tias ica mierco ya ca, acmo quiquisa uan niaveces hasta oc inmiquih uan ocachi cualeh quipia que topahtisqueh porque tehuan oncan tunalten alevis tonah chicauac o oncan pohsieua. Pero ocachi cuali masieua uan amu matuna.